الصبح أحب آكل بيضة ولا بيضتين مسلوقين وجمبهم شوية خضار سواء فلفل أو <hesitation> خيار أو جزر ومعاهم شوية عسل نحل وحتة جبنة و <hesitation> ورغيف عيش، وممكن بعد ما أخلص الفطار أشربلي كوباية شاي بنص معلقة سكر.